Yandembori ñañepoano vaera yandeambigui, laringitigui sinucitigui aniara yande pire otini jare yande rembe (pausa) oñono kavi ñanepitue kuakuara kua osirive.